Matetiky olo manasa la fenétre zao, malaka vovon-tsavôny reny, de atao amin'ny siô atao agnatin'ny sio iny ataovagna ragno miaraka amin'ny vovon-tsavôny, de io amzeo malika lamba hely zaho de avarigna agnaty lamba, avarigna agnaty ny sio iny le lamba iny de fiahana amzey de magnano pasy sifon amin'le la fenétre.